<hesitation> isa aba kɔ̄ azwa lukpɛ mɛ nɛ nɔ kɛ i lom, isa itsa mɛ a zwa lukpɛ mɛ, gá kó a si jɛ isa itsa mɛ zwa lukpɛ mɛ kɛ kɔ̄, ntá kɔ̄ nswe ɔsɔ̄ ayɛmɛ nɛ, isa nɛ a zwa lukpɛ kucɔn kɔ̄ nkɔ̄ isa aa nabɛ ayawɔ kɔ̄ ba dɔ̄ isa itsa ba madá nɛ ban rɔɔ kɔ̄ yi bɛ tá kɔ̄ yi swe kɔ̄ yi zamnmalɛ, nwá nɛ dɔ̄ lo kɛ na, nwáá nɛ dɔ̄ lo kɛ na, nwáábɛɛ, isa kɔ̄ a zwa lukpɛ mɛ kɛ isa a lubala nɛ, isa kɔ̄ n lo lubala nɛ wa, isa kɔ̄ iya mɛ lo an zɔrɔ lubala nɛ wa. Kɔ̄ barɔ yi, kɔ̄ yi nayi kó yi na yi kɔ̄ yi na ni nyrasa ɔsɔ̄ sha, kutun kɔ̄ ba zɔrɔ mnmalɛ iza a lubala nɛ ɔsɔ̄ kutun ká ba da kutrɔ nɛ, madá ɔsɔ̄ kutun kɔ̄ yi tá kó yi swe kɔ̄ yi zɔrɔ mnmalɛ iza kucɔ lubala nɛ isa aba nɛ azwa lukpɛ mɛ, isa kó a zwa lukpɛ mɛ madá nɛ kɛ, isa kɔ̄, lan nala na cɛ si nɛ, isa ruwɔ nɛ zwa lukpɛ mɛ, ia ruwɔ̄ ne yi nayi nkpi lo muna, isa asɔ yindrɔ kɔ yi kuyo icɛ si minyinyrá ba sala dir minyɛ vɛlɛ ba salaatrɔ ba madá <hesitation> adzarave, adza avɛlɛ Ba zɔrɔɔ ba salaatrɔ madá adzaminyinyrɔ ba salaatra madá, kɔ̄ ɔnyɛ kɔ̄ a da ɔka nɛ a bɛ da ɔka si dɔ yi sakɔ yi zayi itsi, isaruwɔ̄ icɛ̄ si nɛ a dɔ̄ isa ruwɔ̄ kó yi drɛ itsi nɛ wa, kɔ̄ yi kɔ̄ cɛ ablɛ yi nɛ azwa lukpɛ mɛ, isa kɔ̄ a dɔ̄ isa kɔ̄ a zwa lukpɛ mɛ madá, inɔ kɛ isa kɔ̄-isa kɔ̄ yin nanininkpi a minyɛn kɔ̄ ba lɔrɔ ira igbo kisɛ́ nɛ kɔ̄ ba zi ba ma ba ma jɛ nagiinin kpi kɔ̄ minyɛ ni nɛ. Kɔ̄ isa kɔ̄ ban gbo bɔ kɔ̄ ɔni nnan saruwɔ̄ nɛ azamnmalɛ. Shi agiiba kɔ̄ adɔ̄ nayɛ mɛ, kɔ̄ abrɔm ayɛ nkɔ̄ isa nɛ nabɛ, kɔ̄ ɔni nan cɛnɛ kɔ̄ nnadidrɛ kɔ̄ n ninkpi kɔ̄ n ni kutun kɔ̄ ba zɔrɔ nɛ kɔ̄ ɔni mnmale a zam, ku n kpɛ rukɔ ɔsɔ̄ agá blɛ kɔ̄ a dɔ̄ ritre mɛ nɛ, gá ka ajɛ isa igbo bɔlɔ, isa igbo ira kisɛ̄ a zwa lukpɛ mɛ nɛ kɛ na. Madá isa kɔ̄ azwa lukoɛ mɛ nɛ inɔ kɛ isa kɔ̄ nyolo a cɛnɛ agalo zuzwa kɔ̄ a rɔ yi kɔ̄ yi bɛ zɔrɔ ira kɔ̄ yi tá kɔ̄ yi swe nɛ. Isa abanɛ adɔ̄ isa kɔ̄ azwa lukpɛ nɛ wa.